أجوم من نومي الساعة ستة ونص الصبح، وأذهب للنوم حوالي عشرة ونص بالليل مساءً يعني وأتناول فطوري عند الساعة سبعة ونص صباحًا، أتناول غداي في الساعة واحدة. العشاء حوالي الساعة ثمانية شذي يعني.